نجول له <noise> يبدأ بغ- بحجرة واحدة، يعني دار واحدة يرتبها، ويحط كل حاجة في مكانها، ويعتمد نظام إن كل شي في مكانه، ولا تضييع للوجت، يعني يدير جدول أسبوعي للترتيب، للتنظيف عشان ما- ما يصير الص <hesitation> فوضى في الحوش.